بالنسبة للكلب يحتاج في النهار من خمسة وسبعة تمارين، كيبدا كلب ما يقلقش ينجم يعمل في صباح مثلا <noise> خمسة تمارين ينجم في لعشية يعمل خمسة تمارين أخرين، تنجم دربو باش <hesitation> يولي يسمع لكلام معادش يقلقك ت- تهزو معاك للبلايص وتعمل معاه جو.